ما اعغف اعمل سلطة فواكه اعغف اعمل السلطه العادي اما سلطه فواكه ممكن يعني موز وفراوله وبطيخ يمكن وتفاح اخضغ يعني هاي الشغلات اللي تجي ببالي حاليا ما يجي ببالي غيغ شي